Pues nare zlua ra vion’y ah, ra vion’y ni na ra vion’y ní rza la buny rninu’ara ni’a nuuga motor lañ’nycom run negani zany ra motor róh ‘a com the tchi gackan zuuni vazé ni’ah tchi zëga ni gixuny lany ah nap ni que xilani fuert ga ni na th ni gyxun vion’gy the tchi gackamn vaséni, vaséni zth nez, zyan zy gíb ni run ni gus par gackan zú ni lo vh’ va.